والله السؤال هذا فيه شوية حيرة، على خاطري معناتها كل واحد بالذوس مواقف عندو تأثيرمختلف على التأثير الآخر، كان نفكرو فيها من زاوية معنتها من زاوية شعور شخص يعني، تنجم تقول إنو شعور معنتها عدم حضور ناس للعرس نجم يكون محبط معنتا سورتو إنك تعيش لحظة فرح وحب ، وحالة الجنازة الوظع مختلف شوية الشخص اللي مات ما يشعرش أما العائلة و الأصدقاء يشعروا بالغياب.